Ma ko su taalee da ma ko bugg a taal ma ne ko bësal one bi mu ne un ma ne ko toxal ma ne ko toxalee ko ci bii boobu moom moo gën a yomb, su ko defee mu taal, toxal, ba fi mu ne nii xale bi sax léegi mun na ko, léegi kenn du ko digal loolu le mën na ko waa tele bi ah xanaay wéttaliku sant yàlla lu xale yi lu bari dañ si am xarxuraan dañ si xam cosaani <noise> yu bari daal nañ ko si xam, lu baax yëpp nañ ko si xam, lu bon ñu du ñu ko seetaan waa.